Tiempo tiempo iniyo ta haaa inina kiuo, ta kini samaña ti'achí afuerza onamo iin dono, ho o on. nra nani tada nguan ho o on. o kamati mio ta oku keo neé xhí ho o on. despues de ña ka- ka uxi yó ta o inikugana ka o'on ka iño ka uxa da kenikuina nga xanna molino ta nachukuinna xhí ho o on. ka uxi yo ta okuga xa ini kini, ña ntu ña iri tu ña inixó ta xakoayo xa vichií xa uxa na xhini vixhituna kene tachí ke nida, jan ni ta xa kisani na kui nra arbol nravi nritayó, nrida kitoyo ta kui nratón ta xa kixaá tu tachí keana xanidaikutitu yian ña kurutia kutianraxa ñoo'yo ña ho o on. ke kaxhíi ña xa kixa kaxhí vichí ña xa xatiempio kaxhí vexhí tu vichi ta xa ho o on. xa donoidi tunri nakennri nridaikutio donoidio nakeo chí xanikixa na vichí toko na kikueo ta ho o on. koni mili na nruvao, xajan ta vichí ta afuerza ko konamo donoidio xhiña vachí kiniyo tanayo kinivichí ta ngua xanreinio, tá vichi kini ta xajan tá afuerza koreo mio chí nridaikuti yo'oyo nridaikuti ho o on iniayota kini vichí kini nrini tuyá xiin inrixakoa ña kini vichí.